Lau maragiguai lagu, ura, o lalohadai, s- doini na'lalohada- n- doini na'lalohadai laiam o doini na'laloam, bana na lagu, ura mase memrina ta, <hesitation> lau maragiguai lagu daka, lagu vara dinana, lagu fourteenth vara dinana. Bena ai buna vara dinana hegaegaena a'karava, s- daka, hari, moale gabuna aha goevaeava aheraiava, hera- heraheradia akwatudiava lalonai, tauma <hesitation> boiva. Tauma <hesitation> lolova negan lau na hegiro. Na hegiro negana, lau tamagu na motuka ta <hesitation> mailaia. Motuka ta <hesitation> mailaia. Una motuka <hesitation> taria negan lau na tamagu na motuka tas- motuka na seh mailaiam ruma toh una dinana nan motuka ta <hesitation> mailaia. Asi dibagu, turana ena o, lakiai, bena, lauda naga o, tamagu nema. Bena hera gau na'rakatanidia ben, na'heau nala ia dekena. Nala neganai, ia madi lau <hesitation> rosigu, bena e'hamaorogu, launa oiem gauta na'mailai. Okay launa na- na dinanai na aindia- aina, ah bolova. Aina cricket a'gadarava bena launa egu uramase bate ta, tamagu seh bate ta baine hoia. Toma na bate davana dan ma bada herea beh launa still lalogu <hesitation> hekwaraiva. Toh ema una egu vara dinana ai egu fourteeth vara dinana, tamagu seh na ea hoagu. Ea maorogu oiem birthday present ta motukai. Oi sibom ouram hari ba'kehoa evana gabeai ba'kehoa. Naga okay namo lau- na gabeai bena. Ia eme gau oi lau ba'heau lasim motuka ba'heni loum beh oiem present dalana do'bakaraia. <hesitation> okay nama mo- motuka na'kehoa neganai, ai, nao edia greinikols batena matamatana, na davana taina bada brian bell ai <hesitation> hoihoi laiava bena, tamagu seh madi eitaia bena <hesitation> hoia. Na dinanai na na'moale dikadika. Na bate dan na'naria bona doini heina still, doini- ah- na- naho- nagani dan still doin mia. Na dainai launa na, egu, favourite, daka baina gwa egu ura- ura- mem- memrina, maragiguaina na, lagu, fourteenth vara dinana.